Kan khayyaroni fi summiddugud albiʼerfuni be bas igod walla aqayyira le sum aakhar, bakhtaar summil awwal annas biʼerfoni be dabas akher min aqayyira le sum aakhar, finshan annas chat mafi irfoni be, kan mashet wen kula, kan gul sum aakhar da bi raʼuni bekon an kun ma lai sahi, mala qayyarta da bibdu bitasaʼalu amma kan mashet wen kula assum algulta bas da da biʼori bekon inta.